Nroog nrééghanowu nraa yindi kaa siinghra ka kottu tan-tama. Maa fo tan-tama ndiji njick ni suurone iboone ghi ni, suurone mala nkotturine nangh suurone nangh ngnoju-pabia nanghna niir sa tantane bhuughune nroog doodéma di wodo. Nanghma niir kula kottu tan-tama. Maa nroog-nruu-nruu nsuunuckaya, ibombulu la miine nkottu. Tan-tama fu karama ghune ngo kottu. Mbon ibombulu, nroog nruu karaghune idithi nroog yé soonikaya, ibombulu yé: mu la nocgutu ntangne, kadatimu nnéé, nhanghti bombuluma nsiigh kajé fuu bhuune. Nlighamaa iyongu nthii waatéék, fuu bhuune.